Alura i prublemi d'salute ënt i ciat a pölu esi anche për lur mal a le urìe, a pölu avé dë prublemi anche lëgà a la pel, a pölu avei dë prublemi lëgà ai pulpastrei d'le piote e pölu avé prublemi anche ënt ël col e ën lë stomi